Gny tegna mety an, de mametraka fitsipiky hiresagna mintsy zegny ami- <hesitation> isaka mpampianatra jiaby e, tsy ze le raha tianjare atô atô fô misy fitsipiky avy ambôny atô zegny iresagn'ny mpampianatra mba <hesitation> mahakasiky le zaza tsiraikiraiky aby amy fitondragna le zaza tsiraikiraiky aby zegny mba hialagna amzegny.